Koà resaka ôhatra desera zao koragnintsika, kô izara-ts- ôhatra tsy tsy mampiôva tsirogna-tsirony zaigny. Ôhatra akondro zao iraisiko, igny tsara be atao desera, ôhatra atao saoaba regny zaigny izy. Atôko izy, izy masaka aminje, bôla tsy de <hesitation> miôva tsiro sady mbô azaoagna vitamina koà. Anisagn’ny desera <hesitation> ankafiziko koà igny zay.